Rí ná xuajñaxo̱ꞌ ge̱ꞌjyoꞌ, xáꞌnii mi̱ꞌdu dí xi̱kafé, porque rúꞌkho̱ ñajuun rí ríga̱ ge̱ꞌjyoꞌ. Tiempo dí na̱ꞌgo̱o̱ café, tiempo dí, e̱ste̱e̱, noviembre, diciembre, a̱ꞌkho̱ ñajuun dí na̱gíꞌmbúuxo̱ꞌ ikhaa kafé dí i̱wa̱á mba̱ꞌwo̱, rí nutháa̱n de la primera, café de la primera. Rúꞌkho̱ ñajuun no̱gímbúuxo̱ꞌ kafé dí i̱wa̱á mba̱ꞌwo̱, rúꞌkho̱ ñajuun nagájnuu xtóo ne̱, nabóo khaa puro itsúu ne̱, na̱gu̱mamojndoo ne̱ inuu mbá nailo, inuu mbá, ste̱e̱, gúxta̱a̱, pero ná xka̱mixa, <noise> awúun guꞌwá, a̱ꞌkho̱ mo̱jndoo itsúu ne̱, puro itsúu ne̱ dí miꞌxá, pero puro rí mba̱ꞌwo̱ café, café dí mba̱ꞌwo̱, rúꞌkho̱ ñajuun dí ma̱bo̱o̱ꞌ mo̱jndoo ná xka̱mixa, awúun guꞌwá. Xí wáxe̱ nejndoo ne̱ rá, ma̱gajyúu ne̱ mbá quince día, jndo mbáa gonꞌ, wáxe̱ nejndoo ne̱ rá. A̱ꞌkho̱ ñajuun dí, ma̱ge̱ꞌe̱ xtaa ne̱, mbá mbi̱ꞌyá ju̱ba̱ꞌ, mi̱tsuwáá ju̱ba̱ꞌ dí skuni, ma̱ge̱ꞌdoo ne̱ yuskoo ne̱. Ambóo rriero o ambóo tso̱toon, rúꞌkho̱ ñajuun ma̱nda̱wo̱o̱ꞌ ga̱jma̱á ju̱ba̱ꞌ. Aꞌkho̱ ñajuun ma̱ꞌgariꞌdu khaa, ste̱e̱, mbámbá itsúu kafé dí nejndoo kho̱ rá. Ma̱ꞌgariꞌdu ná awúun khaa, e̱ste̱e̱, ju̱ba̱ rúꞌkho̱, a̱ꞌkho̱ ma̱ꞌga rajngúu̱n ne̱, mbámbá ne̱ ma̱ꞌgarajngúun, ma̱ꞌne ne̱ <noise> wátha̱ ne̱ iyaaꞌ ma̱tha̱du rá. Á nandaaꞌ ne̱ mil, nandaaꞌ ne̱ dos mil, cinco mil, ajndo wátha̱ má iyaaꞌ rí ma̱tha̱du, xkuaꞌni itsúu café ma̱ꞌgarajngúun ikhín. Itsúu café rúꞌkhue̱n nagajyúu atsúun go̱nꞌ asndo akhu̱un go̱nꞌ dí ma̱rájwán ne̱. Yáá xí ni̱mi̱di̱í má ne̱ rá, mí tsetse ma̱tra̱ma̱jáán ne̱ mangaa, tsetse, tsetse mbayá ne̱ iya. Yáá ni̱ga̱nú dí atsúun go̱nꞌ kho̱ꞌ rá, yáá najráꞌíi̱n máꞌ. A̱ꞌkho̱ dí ma̱gi̱ꞌdu̱u̱n dí ma̱gátse̱lo̱ꞌ bolsa, bolsa rúꞌkho̱ ñajuun dí, ste̱e̱, ma̱ne̱mújúnꞌ mbu̱júꞌ ju̱ba̱ꞌ, ju̱ba̱ꞌ skuni ma̱ndáwo̱o̱ꞌlo̱ ambóo xtíla̱, yuska dí nagájnuu guꞌwá, idi dí nagájnuu madíí, o ambóó tso̱ton mbo̱ꞌ, me̱ꞌno̱ rúꞌkho̱ ma̱nda̱wo̱o̱ꞌ júba̱ꞌ rúꞌkho̱, buína̱ ma̱nda̱wo̱o̱ yuska ne̱, kajngó ju̱ba̱ꞌ rúꞌkho̱ rá, ma̱garati awúun bolsa rúꞌkho̱, bolsa rí chakiin kho̱, a̱ꞌkho̱ ma̱ꞌgarati ju̱ba̱ꞌ rúꞌkho̱. Wátha̱ xi̱kafé ríga̱, a ríga̱ ne̱ mil, dos mil, cinco mil ne̱, wátha̱ ríga̱, xkuaꞌnii bolsa dí ma̱ti ju̱ba̱ awúun, ma̱ꞌgarati xúgíí bolsa rúꞌkho̱ ma̱ꞌgarati ju̱ba̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ rá, ma̱ꞌgaratuxbo xi̱café rí ni̱ge̱ꞌe̱ xtaa kho̱ rá, ma̱ꞌgaraxtubu ne̱. Ma̱ga̱jnáa̱ ne̱ awúun ju̱ba̱ꞌ rúꞌkho̱, ma̱ꞌgarati ne̱ ná awúun bolsa dí gati ju̱ba̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ ma̱ꞌgariꞌdu̱u ne̱. Xí guáda̱ꞌ xi̱café dí a̱jma̱ ajmu̱u̱ dí jmbu rí ngújma, ma̱ga̱taa ne̱ mbóó ajmu̱u̱, mbóó ajmu̱u̱ dí jmbu, rúꞌkho̱ mi̱xnguáꞌán, mí xí mba̱ꞌ guéño ajmu̱u̱ ne̱ mangaa, mo̱tho̱nrígú mbá lájwíin inuu ne̱, jngó ma̱xáꞌne mba̱ꞌ guéño ne̱, <noise> mí ríga̱ xi̱kafé dí thiin, mbá pachóon inuu khaa ajmu̱u̱ xi̱kafé, ma̱ga̱taa mbá ajma̱a̱, <noise> ee, ajmu̱u̱ dí pachóon gueño kho̱, kíxnuu ajmu̱u̱ ne̱ ma̱gi̱ꞌdoo, mbá mitsaan dí xóo mba̱ꞌya ne̱. <noise> ma̱ꞌgaratíí, ma̱ꞌgaratíí mbá xúgíí bolsa dí niti ju̱ba̱ꞌ kho̱, ma̱ꞌgariꞌduu̱n, ma̱ꞌgariꞌduu̱n mbá xúgíí <noise> bolsa rúꞌkho̱ ma̱ga- raꞌ-rati xkafé rúꞌkho̱. Xí wámba̱ niti ne̱ rá, a̱ꞌkho̱ dí mi̱ta̱rma̱jáán né rá, pero náá tiempo rúꞌkho̱ rá, yáá tiempo dí marzo, abril kho̱, yáá gati má ne̱ bolsa rá, mi̱tra̱ma̱jáán ne̱, tsetse mbayá iya ne̱, tsetse ma̱tse̱rma̱jáán ne̱. Yáá dí junio rá, yáá wámba̱ mba̱ꞌwu̱u̱n xi̱kafé tsúꞌkho̱, dí junio, mí xúꞌkho̱ mangaa, ma̱khuáa tháan yuska dí fertilizante dí naxná gobierno kho̱, rúꞌkho̱ ma̱khuáa tháan xtuun ne̱ mangaa, kajngó mbayá tsiakhe̱ ne̱ rí ma̱gaja̱a̱, xí nda̱a̱ rúꞌkho̱ rá, ambóo riéro̱, rúꞌkho̱ ma̱ꞌgarakháa ná nakhúu khaa xi̱kafé rúꞌkho̱, ma̱ꞌgarakhuáa ambóo riéro̱. Xúgíí bolsa rúꞌkhue̱n ma̱ꞌgarati khaa, ste̱e̱, yuska, mí mi̱tra̱ma̱jáán ne̱, kajngó yáá tiempo rí junio rá, a̱ꞌkho̱ dí, e̱ste̱e̱, <hesitation> no̱ne̱xo̱ꞌ iñá, chakiin, chakiin iñá na̱ka̱ra̱gu̱ma, ikhín na̱ka̱rajngúun xe̱kafé rúꞌkho̱, nagájnuu bolsa, nagájna̱a bolsa ja, ndo̱ó puro khaa xe̱kafé ga̱jma̱á ju̱ba̱ꞌ na̱ka̱rati, awúun bol- pozo rúꞌkho̱. Metro y medio, metro y medio dí xkuaꞌnii dí mba̱ꞌ rí distancia rí gíꞌdoo dí naꞌka̱raguaꞌdu̱u xe̱kafé rúꞌkho̱. Jañii dí junio kho̱, julio kho̱ꞌ, agosto kho̱, nawa̱ꞌdu̱u xe̱kafé rúꞌkho̱, ajndo náá gámba̱ꞌxo̱ꞌ. Ge̱jyoꞌ, ná xuajñaxo̱ꞌ jyoꞌ, ra̱ꞌkhá ndo̱ó xe̱bekha gejyoꞌ dí mangáanꞌ tsáanꞌ go̱ꞌo̱ jwanxo̱ꞌ na̱ñajonxo̱ꞌ. Mí e̱je̱n tsí mba̱ꞌwu̱un máꞌ, aan, áa jíngo̱ꞌo̱, á jñáma tsíin ñajúu̱n, porque xúgíi̱n ma̱tu̱ꞌúu̱n mudu xe̱kafé, mi̱ꞌdu xe̱kafé. Xí wámba̱ niwaꞌdu ne̱ rá, wámba̱ xúgíí planta dí, e̱ste̱e̱, ni̱gi̱xtaa kho̱ rá, wámba̱ rúꞌkho̱ rá, óra sí a̱ꞌkho̱ dí, e̱ste̱e̱, ma̱gi̱ꞌdu̱u̱n mi̱xpátráꞌáá xaná rá. Pero ante rí ma̱jngúun xe̱kafé rá, ginii mi̱xpatráꞌáá xaná, tsaꞌtsa má kri̱ga̱, a̱ꞌkho̱ dí ma̱gu̱ma iñá dí ma̱ꞌgarati xe̱kafé. Wámba̱ niti ne̱ rá, najráꞌáan 15 día a̱ꞌkhue̱ rí ma̱ꞌgarakhuáa ne̱ abono. Bueno fertilizante rí na̱ꞌkha̱ tsíngua̱ꞌ rí naxná gobierno kho̱, ikhaa rúꞌkho̱ ma̱ꞌgarati nakhúu ne̱, chajwíin rúꞌkho̱ ma̱ꞌgarakhuáa mbá xúgíí xtuun xe̱kafé ma̱ꞌgarakhuáa rúꞌkho̱. Mí a̱ꞌkhue̱n ma̱waꞌtse̱ thana mangaa, dí etháa̱n para, es̱te̱e̱, plaga, alto cien mbiꞌyuu ne̱, khaa rúꞌkho̱ mi̱targíya̱áꞌ inuu ne̱, xúgíí ne̱ ma̱ꞌgaratargíya̱áꞌ inuu ne̱, kajngó mba̱ꞌya. Ndaꞌya̱a iná mbu̱júꞌ, entre dí a̱jmi̱i go̱nꞌ dí niwaꞌgu ne̱ kho̱ rá, ndaꞌya̱a má iná mbu̱júꞌ, mbu̱júꞌ má ma̱gi̱ꞌi̱i chíde̱ mi̱xpatráꞌáá ne̱, xúgíí ne̱ ma̱gu̱makhaꞌwu̱u. Bu̱jú má mbayáa ne̱ thana dí drígo̱o̱ plaga de alto cien, mi̱xtíjyáá inuu ne̱. Mbámbáa go̱nꞌ nawaxtíjyáá inuu ne̱, porque si no, ma̱jga̱jmá ne̱ plaga, xkuaꞌnii ka̱ragaja̱a̱ ne̱. Yáá na̱ga̱nú ne̱ dí atsú tsigu, yáá naxná ne̱ kafé, yáá na̱ka̱rajma̱a̱ kafé kho̱ rá. Tségo mbaꞌa ne̱, porque chákiin ne̱ xóó. Yáá na̱ka̱ ne dí akho̱ tsigu, yáá na̱ka̱rago̱ ne̱ i̱wa̱á mbaꞌa. Yáá dí naꞌne witsu tsigu, i̱wa̱á mbaꞌa ne̱ ka̱ragájnuu kho̱ rá, yáá gúxta̱a̱ mbaꞌa ka̱rati ne kho̱ rá, yáá nagájnuu ne̱, mbaꞌa ne̱. Tiempo dí ma̱ga̱jnúu kafé, xí neꞌgo̱o̱ kafé, a̱ꞌkhue̱n dí ma̱ga̱taa kafé, puro kafé de neꞌgo̱o̱, ma̱ꞌgaraga̱taa, ma̱bo̱o̱ꞌ mo̱jndoo rúꞌkho̱. Xí nejndoo má ne̱ rá, a̱ꞌkho̱ dí ma̱ti ne̱ gúxta̱a̱ rá. Na̱ka̱jiꞌda ne̱ náa ríga̱ ajwa̱nꞌ dí naꞌno̱ kafé nagájnuu itsúu kafé, júwa̱ꞌ a̱ngia̱nꞌlóꞌ tsí guáꞌdáá ajwa̱nꞌ rúꞌkho̱. A̱ꞌkho̱ ñajuun nati khaa kafé rúꞌkho̱, ste̱e̱, nawaꞌno̱ nagájnuu puro̱ xtóo ne̱, mí janíí ka̱ itsúu ne̱. Xí nigájnuu má itsúu ne̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí na̱ꞌkha̱a ne̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí ma̱tráma inuu i̱fi̱í. Me̱go̱ꞌ ne̱, puro itsúu ne̱ ma̱ꞌgaraxúmbú ná inuu i̱fi̱í kho̱, nawaꞌyá mbá chála̱ rúꞌkho̱ ma̱garaxngaxe̱, ma̱ꞌgaraxngaxe̱. Dújun rá, porque nda̱a̱ ajwa̱nꞌ dí náa me̱go̱ꞌ ne e̱ne̱xo̱ꞌ, puro inuu fi̱í ego̱ꞌne̱. Buína̱ mixngaxe̱ má né xúꞌkho̱, mi̱xngaxe̱ má ne̱ xúꞌkho̱. Me̱go̱ꞌ rí mbá hora jndo hora y media dí me̱go̱ ne̱ inuu i̱fi̱í. Xí yáá nambriga̱ ndaa thawuun ne̱, yáá najuꞌwíi xóo yatsi̱i ne najuꞌwíi ná inuu i̱fi̱í kho̱, porque kafé rúꞌkho̱ máján, wáxe̱ má kafé ruꞌkho̱. A̱ꞌkho̱ rí na̱gata̱a ne̱ rá, ma̱ti ne̱ mbáa xúuto̱, a̱ꞌkho̱ dí me̱ꞌno̱ ne̱ awúun molino ñawún. Khúún ju̱mu̱ꞌ dí mbá xúguiáanꞌ máꞌ no̱ne̱núwíinla̱ rí molino dí ñawún, ñawáanꞌ ma̱tha̱no̱ jma̱á ne̱ kajngó mbiꞌyuu ne̱ molino ñawún, ma̱ta̱rtuaꞌán ne̱. A̱ꞌkho̱ karati kafé rúꞌkho̱, ma̱ꞌgareꞌno, yáá nagájnuu ne̱ kunundu. Mí xí ríga̱ kanéla̱ mangaa, me̱go̱ kanéla̱, me̱ꞌno̱ ga̱jma̱á ne̱. A̱ꞌkho̱ rá. Xí waxe̱ niwaꞌno̱ꞌ ne̱, a̱ꞌkho̱ dí nagájnuu ambóo kafé. Ambóo kafé rúꞌkho̱ ñajuun dí nagegoo ma̱gua̱ꞌan madíí ñúꞌún mbi̱ya̱ ne̱ mbá cuchara lájwíin, o a̱jma̱ ne̱ cuchara, ma̱j- ambóo ne̱ ma̱tra̱khuáa awúun daan rúꞌkho̱, ma̱ge̱goo mi̱gi̱i̱n, matra̱khúa azúcar. A̱a̱, xkuaꞌnii dí nagájnuu dí kafé dí naríga̱ ge̱jyoꞌ, ndathawuun mbriga̱ ná nawaꞌno̱ ne̱, porque xkuaꞌnii kafé dí ríga̱ xuajen ríge̱ꞌ, dí phú ndathawuun ne̱. Xkuaꞌnii jaꞌnii dí, ste̱e̱, nagájnuu dí kafé dí na̱gu̱mamújúun xkuaꞌnii jaꞌnii, xáne ndaꞌya xi̱kafé ge̱jyoꞌ. Kuaꞌnii wátha̱ tiempo rí nagaja̱a̱, mí xáne gu̱mamújúun ne̱. Mí ge̱jyoꞌ mangaa ra̱ꞌkhá i̱ndo̱ó, ste̱e̱, xa̱bekha ñajun dí mangáanꞌxo̱ꞌ tsáan go̱ꞌo̱ jwanxo̱ꞌ, mangáanꞌ ñajunxo̱ꞌ, na̱mañaxo̱ꞌ mu̱ꞌgí xtaaxo̱ꞌ, na̱mañaxo̱ꞌ ma̱ti ju̱ba̱ꞌ bolsa, xáne mi̱ꞌduu̱ ne̱, na̱ma̱ñaxo̱ꞌ xáne ma̱ge̱ꞌgoon ne̱, ma̱ꞌgajiꞌda tsíngua̱ꞌ, ná mi̱ꞌdu ne̱, xáne mbayá thana <noise> inuu ne̱, <noise> na̱mañaxo̱ꞌ rúꞌkho̱. <noise> xáne me̱ꞌno̱ ne̱ xáne, <noise> xígíí ñajun dí naꞌne xa̱biya̱, xúgíí ñajun rúꞌkho̱ no̱ne̱ mangáaṉxo̱ꞌ tsáanꞌ go̱ꞌo̱ jwanxo̱ꞌ, porque nda̱a̱ i̱mba̱ ñajun dí mo̱ne̱xo̱ꞌ, maske ñajun rúꞌkho̱, dí nakuáxo̱ꞌ xanáá. Ñajun rúꞌkho̱ no̱ne̱xo̱ꞌ. Tiempo dí, <hesitation> <noise> e̱ste̱e̱, enero rá, <noise> tiempo rúꞌkho̱ nagigu̱u ixu̱u̱ ne̱, ná bríya̱ꞌ ixu̱u̱ ne̱ dí nikhi̱i̱, ánde̱le̱ ma̱gata̱a rúꞌkho̱. Kajngó ma̱radu̱u i̱mba̱ tsígu rá, rúꞌkho̱ maxná kafíi. Mbá xkuaꞌnii dí ñajun dí no̱ne̱ kháanꞌxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ, <noise> ra̱ꞌkhá i̱ndo̱ó xa̱bekha ñajun rí mangiin go̱ꞌo̱ nu̱ñajun xanáá, porque rúꞌkho̱ ñajuun ñajun rí na̱ma̱ñaꞌxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ jyoꞌ. Nda̱a̱ i̱mba̱ ñajun rí na̱ma̱ñaxo̱ꞌ dí maske rí nakuáxo̱ꞌ xanáá. <noise> mí xáne ndxa̱a̱ rí naríga̱ mangaa rá, ma̱tha̱nꞌlaꞌ tháan drígo̱o̱ ndxa̱a̱, <noise> nagájnuu ndxa̱a̱ drígo̱o̱, ste̱e̱, sagrado corazón go̱nꞌ dí marzo, cuarto vierne ñajuun ne̱, xkuaꞌnii mbiꞌyuu ne̱ ene̱ xa̱bo̱ xuajen ríge̱ꞌ, nagájnuu ndxo̱o̱ sagrado corazón, <noise> a̱ꞌkho̱ ñajuun rí jañii semana nríga̱ ndxa̱a̱, <noise> desde domingo ma̱ꞌthoo ndxa̱a̱ rí naríga̱ pendón, <noise> na̱ka̱tuaꞌán tsí xede̱ kho̱ rí naríya̱ꞌ ndxa̱a̱. <noise> wámba̱ rúꞌkho̱ rá, <noise> a̱ꞌkho̱ dí ma̱gi̱ꞌdu̱u̱n lune rá, na̱gi̱ꞌdu̱u̱n ndxa̱a̱, ndxa̱a̱, ndxa̱a̱ má marte, miércole rá, a̱ꞌkho̱ dí naríga̱ kúra̱a̱ xede̱, naxúmii xa̱bo̱ naguꞌwáanꞌ. Xúgíin xa̱bo̱ tsí júwa̱ꞌ tsíngua̱ꞌ, tsí júwa̱ꞌ, e̱ste̱e̱. A̱ꞌpha̱á tsí júwa̱ꞌ mixíí, tsí júwa̱ꞌ maka xuajen ná júwa̱ꞌ, acapulco ná júwa̱ꞌ xa̱bo̱ tsí naguwáanꞌ, naguwá gúyáá ndxa̱a̱ rúꞌkho̱, n <hesitation> uu ndxa̱a̱ rúꞌkho̱ dí phú mba̱a̱ nagájnuu ge̱jyoꞌ, n <hesitation> uu ndxa̱a̱ rúꞌkho̱ dí phú mitsaan eꞌne nuthan <noise> xa̱bo̱. Mí xúꞌkho̱ ríga̱ guéño mangaa, e̱ste̱e̱, rí ma̱ra̱tse̱. Naguwá guíñúú xa̱bo̱, ríga̱ guéño ajmúú, dí phu mbaꞌa inii ajmúú rí naríga̱ ndxa̱a̱ rúꞌkho̱. Rúꞌkho̱ mbaꞌiin xa̱bo̱ tsí júwa̱ꞌ tsíngua̱ꞌ naguwáanꞌ. Mí xúꞌkhue̱n xa̱bo̱ tsí trámii n <hesitation> baa rídáá, ando nothee̱n rí ma̱gu̱máá grabar xáne gájnuu ndxa̱a̱, díni ñajuun ríga̱, díni xáne iꞌtsín xede̱, xáne. <noise> nandúu̱n dí ma̱gu̱máá grabar rúꞌkho̱ ma̱ꞌgaa̱ mbuyáa̱ tsíngua̱ꞌ ñúꞌún. <noise> rúꞌkho̱ ñajuun dí, e̱ste̱e̱, naꞌne ndxa̱a̱ dí naríga̱ ge̱jyoꞌ, mbiꞌyuu tsí sagrado corazón, <noise> nutsíin xede̱ dí, e̱ste̱e̱, miércole kho̱ nutsíin xede̱, <noise> jueve kho̱ nitsíin xede̱. Dí jueve kho rá, <noise> nakha castillo, <noise> najúwa̱ꞌ músico nudi̱í, najúwa̱ꞌ conjunto nudi̱í. <noise> naguwá xa̱bo̱ mbríkhá xuajen, <noise> tsí nuthúu̱n peregrino naguwá juda standarte. <noise> mbaꞌa inúú xa̱bo̱ tsí <noise> mbríꞌkhá xuajen <noise> naguwá nawatandxaꞌwúún eꞌne khaa xa̱bo̱ ñajun. Awúún ge̱jyoꞌ rá, nandxaꞌwúu̱n xa̱bo̱ naguwá ge̱jyoꞌ, <noise> naguwá gúyáá ndxa̱a̱, naguwá gúyáá náa mutsíin xede̱, naguwée̱ꞌ misa naguwée̱ꞌ, noguátua̱ꞌe̱e̱n, nagóo̱, mbaꞌa dí nuni̱i̱. <noise> tiempo rúꞌkho̱ dí nagájnuu ndxo̱o̱ tsí perdón <noise> kho̱ dí phú ndxa̱a̱ rúꞌkho̱ dí phú ndxa̱a̱ rí mba̱a̱ guéñoꞌ, <noise> rí naríga̱. <noise> mbaꞌiin guéño xa̱bo̱ naguwáanꞌ tsíngua̱ꞌ. Tsí júwa̱ꞌ tsíngua̱ꞌ rá, <noise> naguwáanꞌ ge̱jyoꞌ gúyáa̱ ndxa̱a̱ rúꞌkho̱. Xkuaꞌnii jaꞌnii dí ndxa̱a̱ dí nagájnuu ge̱jyoꞌ, <noise> nawatandxaꞌwúún presidente mangiin tsí júwa̱ꞌ <noise> mbríꞌkhá xuajen nawatandxaꞌwúún naguwée̱ꞌ ge̱jyoꞌ, naguwa gúyáa̱ ndxa̱a̱, xúꞌkho̱ máꞌ tsíge̱ꞌ mangaa, <noise> ná presidente tsí xtáa̱ jyo rá, nagájnuu̱ <noise> naꞌke̱e̱ i̱ꞌwá xuajen, nawatandxaꞌwáa̱ ná naríga̱ ndxa̱a̱ mangaa̱ rá, kajngó mangaa̱ nandxaꞌwúún, <noise> nandxaꞌwúún xa̱bo̱ naguwá ge̱jyoꞌ, ná naríga̱ ndxa̱a̱ ge̱jyoꞌ, xuajen rí, <noise> e̱ste̱e̱, <noise> ná júwa̱ꞌxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ, ndxo̱o̱ <noise> tsí perdón kho̱ juun ndxa̱a̱ rí phú mba̱a̱ <noise> na̱gu̱ma ge̱jyoꞌ. Naguwá xa̱bo̱ napetso, <noise> najáñúú xede̱, najáñúú, e̱jyoꞌ ñúꞌún jáñúú xede̱ ná júwa̱ꞌ <noise> tsí mayordomo, a̱ꞌkho̱ nagóó rapeꞌtso xa̱bo̱ tsí <noise> naguwá mbríꞌkhá xuajen. Mbá xkuaꞌnii jaꞌnii rí naríga̱ náa xuajñaxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ, ndxa̱a̱ rúꞌkho̱ juun dí phú mba̱a̱ rí nagájnuu. Mbá xkuaꞌnii má dí na̱tha̱nlo̱ꞌ rá.